Tobaran a rak al woki onep taim na manau ting onep manau anuk i bobolos a rak su ning al burbur taia koa totaim ningan to kirai a nuknuk suring al taltal ting onep lon malam del munmun, del sisirok, ting an lon to malulu na i gat em malau na i laman gau em mata ai nug na i laman na ol manmun ting an lon ao ol gotgot kol eo lalaun anun el gotgot kol. Em malam i re nangan eo tarai kon keosui eo kikilane lalalau ao kon a arai is eo kikilang metik pnep lalaun anun i tik go marasan. Baran na a arai kanak na eo taim na ku manau ting ia i tik eo wawar na u woki, ol Inan ap ol taltal ma in kai bar na rat metik ting on eo lon bui ting oneo lon malum sur ning kon kepsoi to naknuk na el wur a sur ning na ol sa- sam. Ningan to tau na bel u iru wurwur na bel u taltal, ining to baran el tol u suring ep tia saman el wot ting onep falinom. Taim na eo tinsaman el wat ting oneo falinon, ol kikilang sak, el kikilang laulau, kanak na bel u laun akak, bel u pulas akak. Eo taiai na u malik. Manau, a kilangi kanak na raksa sur al burbur. Ningan to taim a rak sur ning al iwan al sol main kabai nanat, met el sol nabaut ting lon, alon eo ka bui bui, eo lon malum, del galas kabai sis, del lum kabai wawaguwai, kabai buroi ap kabai wakin Ap del yayawub ting lon ep lon oi. Ho wuwur a rere rak sari onto kirai na manau on. Ting an potor itik ep kirai ac u wuwur, wuwur sa ef falian ol kilang isen kavak ef falinon i rak el manau. I ngungut ap bel ol kikilang aka, ol kikilang aka, ol kikilang sak maon ep taim na ku kes na ku manace, ep taiai ma kon iaan kating onto ap na u kayoa ni, ol kes ap olkes akak gau ol kilangi kanak na ol, to nuknuk rongrong el aut sou kabas u ol kes tingau odi ding a pukun ning, ol kes, ol re ep wuwu i wuwat ap ol re ep bakut i tam yas akak ap ol kilangi kanak u ading u lalaun akak ep lalaun anami ading i got got. Ningan to taiai, kai nanat metek ep taim na dit manau, fo faim kol ep naknak ep pipiol i rere kesak su del Ep pipiol i rarakai, del an kating lon baibai ep pasen oxo arle, ep pasia onep. Onep arle apep mord, kai nanat dit re wok ining to wok. Ap bel pe na ep morot ma lar sa ep morot, ep arle laulau ma ep mard kai woki, sa sar kanak ef falinom el lalaes. Del mard ap del arle, tapiol meken, u yes ep boroi u yes ep pal, iaing to arle niang bel kanak kai alaulau u, makan a wakak ukon tol u su ning na ol langar ap ol naman soi to baran na i wot, oxo u kilang tari ting an potor i is ep kirai na u wuwur on. So to baran ning i wakak kal. Taiai na u manau, gong u a gua kon kes urus, barbar ting onep lon rumai, ma ol mas inan kating onep nen bun, ol kating na igat ep wuwu na i wuwut gau, ol re ep lon bun, ol kepas a selfis, ol kepas ancana <hesitation> kam kasut, soso ting lakan ep maiat o tig an lon ep lon bun, ting an lon ep lon mahum sen alo. Ito baran nang, na el nangan u on, onto kirai kes lalaun anon dat i on. Ep taim na u manau, manace a- kak, manau ning i ngis, <hesitation> kes onep rak anumi, lar ma nina, sur ningan to baran kul dat el nosoi ais pasi ting onep kes farai taman anua ep tarai. Ep taim na u manace na bel u wok kol tok wok na bel u wuwur na bel u wuwur onto taim rpo, to kirai rop, ol kilangi nak u anung sa u wakak. Taim na u wuwur barim, u- u aim ep lamas main ep kakao, ito baran ning na ol wari ap ol kilangi sen nak na ep falinom el ngol, ap ol kilangi kanak na ol siksik ol kilang sen kanak na ep falinom el falinom el ngol. Ao ning onto taim ol rak sa ol burbur ting on eop lon ramai laing to baran ning el wur u sur ol sa- sam sen alo. Ma gong u long arin i ning to baran niag, ep taim na ka manace, ep nabawan inep ap na ol inan, kep ep naawan ia ep yuh yuh gau, inan katim anen ep nenbun. Ep taim na ol inan katung onep nen ban, ol kes ap ep wuwu el wuwut, ol deel ep, ol losen anum ep palngin ol deel i tim an ban, ol parai sen ta pukan kaur ap ol burbur, ol lalungen an lak an ap ol burbur sur ol gom. Idung to manau ning nak na kan nangan pasu masa ning nak gong ma u gang ma ukilang tar tok kik ilang tinsaman. Gong ma u kilang tar al tong baran sa lo ting onep falinom lar maning sur na a warai, ep taim na manau, to baran tin tin a rak al wur i inan kating onep nen bun, kes, ol manace. Al nangnang kai nanat liklik dit el galas dit el an kating anen ep nen bun ap dit el kep kium ep gam, dit el tuni, met el ian kium i ma- in kabai nanat onto taim rop. Taim na, ep kirai na i ding ki malik weet, ep kirai o taim kon manace. Del an kating onep non bun delaen ting onen ep nea been, sur lar ning na ep lalaun ading sen el wakak, bel ol kilang oli kanak ol kikilang laulau on ep lalaun aniami. Na u wok, u weeweer, to taim rop na u wuwur. Wuwur, wu- ur ting onep ngeasia ep ao kon, u uwur gau to wok kol el tol u sa kana ep nuknuk iau bel el tostos, bel el sokes ep nakaukim el an ting el an gace ol nak tat pasi kanak na ep taim, ep taim onep manace ep moaid in ep, ap na u nga ol lan inan kating daitik ep nea been ap ol kep ep yuhyuh ol kep ep. Ep lalaun a kak tiagace anen ep nea bun. Lar ep ep wuwu el usai u sur ning ol kikilang akak nuknuk on ep to nukauk laulau ting caep duknukim. T nuknuk na be i fostos lar ma niag. Su sa di rere waray tailu na u wuwur wawar, wuwur uian taim onep manau, ol an katun sen oenp nen bua, kes, ol kes akak, ol kam kium pas kai nanat metik, kai nanat liklik. Dit el an kium mai- im. Ol kam pas dit. Aaat inan bok aaat sol ting kawas an lon ep lon bun. Dit el kep to lamrut anun dit i dit el an kating onep lon bunbun niug to taiai ningan to kirai, kai nanat dit el inan, dit el go pas kabai sis, kai bakoi. Dit el lusi katug on ep long rumai. Dat el, ep tarai dit re, dit rere tibe i an potor ria dit. Eptaiai na ol wur bobolosi ning. Gong ati i ding kamatan na ding inan ap di kes. Na ki kes, kes sa ding be el to pas al tok baran. Kes sa ning, ol kes su, belal tok baran el toh pas u, ma u aainga sa ol kes urus so, lar ma ning. A warai na on ep taim onep manau, ol mas inaa kating on ep aen bual gau, ol kep ep yuhyuh gau. Kep ep manau akak, ol manau akak sur ding ol kilangi kanak na ep kirai metik na ol rak ol wok, inau kating ona puken na i ngasia ep wuwur anum, bel ol atalar ep wok bel ol akalah i, ep woki les. Ep falinoai ding mah wakak. Bel na lar na kebong a kikiang laulau. Oning ef faliaow ding samah ki wakak niag. Na ol wok ap bel u kikilang laulau ting onep ngasin ep wuwur, ol wuwur akak, ol argo ol unan tin kating cap belo ap ol inan onep ran ap ol inan kating onep lon rumai. Ep kirai na al manau on ap al, al, al, tohi sar alkes ting igat ep ao na tarai kol gau sur met el mord, met el langar, met el langar kol sur ning aa ep nuknuk nung, ep wukwuk naug na i rere wut kon fol ep barsan sur el sasam, el ansou sou kabas i pe, lao pe ning, so baran na warai liki, na ep tagau na u rak ol manau ol nias insn kating on ep ap na i gat ep tarai kol gau, sur dit el a gotgot u. Ep lalaun anaiau el gotgot, a kikilang aka.